هيا فهمني تيا الطيارة علاه خايف منها؟ وشي الحاجة اللي فيها تخلع طيارة؟ فبالعكس لو كان تجي تراعي حوادث تاع ال- تاع الطونوبيلات اللي فالطروق راهم أكثر من الطيارة، الطيارات طلع حوادث حوالي واحد بالمية ولا واحد فاصلة خمسة بالمية، وضوكا نقصو فهاد لعوام لخرا، راه عاد مكاش ياسر، أما طنوبيلات هاي الناس كل يوم تموت، هاي قلي أنت كفاه يا بالعكس خاف في الطريق وما تخافش من الطيارة، الطيارة علاه تخاف منها. ياك في الهوا.